Wo woìɔ, ɗeweɛ̀ wò nyɛlɛ, wo woìɔ wò ready wo ka wo gè maŋ saŋ mȧŋ, kɛ̀ wò ka jɛ̀ì kùù lɛ sùȧ kɛ̀ wò nyɛ̀lɛ̀, sèè zȧ nyùùŋ nyaŋ naŋ tòmò ɓùɔ, wò yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ siekuu mȧŋ sùȧ wo kȧ woo gè maŋ siekuu mȧŋ wo ka wo nyɛ̀lɛ̀, kɛ̀ wòo nyɛ̀lɛ̀, wò yaȧo jɔ̀ȧ sùȧ woo nɔ̀ŋ woo jeè wo dȧȧ woo jeè wo kɛkɛ̀, kɛ̀ wò naȧŋ dè jɔɔɛ̀ diɛŋ wò yaȧ naȧŋ pɔ̀ɔ̀ sùȧ jɔɔɛ̀, wo mȧangèɔ, wo woì jɔ̀ȧa ȧŋ nyaaŋ mȧangbèɔ wò pɔɔpɔ̀ɔ̀ jɔɔ bɔwɔɛ̀, tiŋ wuŋ ngèè, e jɔɔɛ̀ sùȧ nɔŋ wo yaȧ wò folo nɔŋ wèè mauŋ nyìmȧŋ kɛ̀ wò dùȧŋ kɛ̀ wò jòwà sieɔ̀, wò folo nɔŋ sieɔ̀ kɛ̀ wò dè jɛ̀wɛ̀ muìŋ, aŋ wòì nyaŋ ready nɔŋ aŋŋ gɔȧȧ, aŋ gbiŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ ȧŋ ka aŋ nyɛ̀lɛ̀, ȧŋ yaȧ naȧŋ nyɛ̀lɛ̀ sùȧ ȧŋ jaȧ naȧŋ ȧŋ yaȧ pɔ̀ɔ̀ sùȧ jɔɔ mɔ̀ɛ̀, aŋ wòì nyaŋ ȧŋ ready aŋ nyɛ̀lɛ̀, ȧŋ nyɛlɛ siekuu lɛ̀ sùȧ e kìlȧ aŋ nyɛ̀lɛ̀ kùù lɛ sùȧ, ɓɛ̀ gbiŋ ȧŋ nyɛlɛ, <hesitation> maŋ ɓɛ̀ bà yaȧ yɛi dòmaȧŋ kɔɔ è yaȧ nɔŋ mȧȧŋ e noomùŋ, tiŋ ȧŋ yaȧ gè sùȧ aŋ ka aŋ nyɛ̀lɛ̀, wo zɛɛ̀gbɛ̀ɛ̀ɔ kȧìŋ nɛ pɛɛ tiŋ wò nyɛlɛ, wo zɛɛ̀gbɛ̀ɛɔ̀ tiŋ wò gè wo nyɛ̀lɛ̀. Wo kulòkòkòɔ wuŋ wò daa kùù lɛ sùà, wò yaȧ tòmȧŋ sùȧ kùù lɛ, wò donȧŋ nɔ̀ŋ jùȧ sùȧ kùù lɛ, nɔ̀ŋ jùȧ sùȧ kùù lɛ, nɔ̀ŋ jùȧ sùȧ kùù lɛ nɔ̀ŋ jùȧ sùȧ kùù lɛ e nɔ̀ŋ jìwì gbee woo jɔ̀ȧ, kuŋ wò jeeyȧ wuŋ woo jeè wo dȧȧ kùòɛ, woo jeè wo kɛkɛ̀, kòmauŋ nɛ̀ wuŋ yaȧ kùù la sùȧ, kɛɛ aŋ woì gbȧnaŋ nyȧŋ yè nyaŋ wowo maŋ kùù maŋ sùȧ ȧŋ nyɛlɛ, kɛɛ maŋ siew saŋ mȧŋ, kɛɛ maŋ tùwa miiŋ yaȧ yɛi wòò sùȧ dòmaaŋ kɔɔì tiŋ ȧŋ gòo aŋ ka aŋ nyɛ̀lɛ̀, wuŋ boɔ̀ sùȧ kàìŋ nɛ, wo woì bȧ yaȧa wò wɛnɛŋ, wuŋ pɛɛ boɔ̀ sùȧ wò nyɛlɛ, wò kɔ̀ȧ boì maŋ ɓɛ̀ maŋ yaȧa tiŋ wò nyɛlɛ sùȧ, maŋ kùù miiŋ sùȧ tiŋ wò nyɛlɛ.